Ny loko volomboasary, raha ho anahy manokana aloha ny ato an-tsaiko voaloha rehefa hoe mieritreritra hoe volomboasary a, dia voasary aloha izany e, voasary, voasary voankazo, fa aty aminay koa aty amin'ny firenenay, loko politika ny volomboasary a, dia somary mifangaro ihany ilay izy indraindray fa loko mazava, loko mazava ny lokom-boasary